तापमान जंचणौ तै थर्मामीटर तै सही जगह पर रखला। अगर हमा डिजिटल थर्मामीटर च त वेथे हम अपड गिचा बगल मा सही जगह पर राखला। कुछ सेकेंड ले रखला। फिर थर्मामीटर डिस्पले अगर हमा पारम्परिक थर्मामीटर च वे थे हम दिवई से तीन मिनट रखला।